Da quanto lezo inte un libbro, o xeuo do colibrì o l'é staçionario perché gh'é a capaçitæ de mantegnîse fermo inte l'äia. O colibrì o peu xeuâ in avanti, o peu xeuâ inderê e o peu xeuâ a-a reversa, sempre con a mascima veloçitæ battendo e ali con frequense che van da dexe à ottanta corpi a-o segondo.